د جاپان اشپزي د نړۍ په محبوبو اشپزیو کې راځي. په دې اشپزۍ کې له ساده او لومړنیو طبیعي موادو لکه ماهي، سویا، میګو، بیلابیلو سبو او وریژو څخه استفاده کیګي. سوشي د جاپان له هغو خوړو څخه دی چې نړیوال شهرت لري. <hesitation> همدرانګه د جاپان په اشپزۍ کې دقت ته ډير ارزښت ورکول کیګي.